"اكلي المفضل هو الفراخ المشوية أو اللحمة المشوية عامة بحب المشويات جدا والكفتة المشوية برضو يعني كل المشويات بصراحة <hesitation> هل تختلف حسب السنه لاء ما بتختلفش حسب الوقت من السنه المشويات موجودة طول السنه يعني مش فاكهة ولا خضار ليها مواسم معينة لا أنا بحب المشويات جدا "